Ngam njiddaade saytuɗi e nguurndam, Jokkondir saytuɗi ngoni haɓe e kaddi moƴƴaare, waɗe e noone moƴƴere cauliflower, carotte, e bundi. Heɓe ndiyam e cadoɓe olive oil, bawdi, garlic, cumin, e lemon. Walla njiɗir nder ɓandu e cadoɓe kadi ɗoɓɓe njiddaade saytuɗi.